Tiako kokoa ny mandany vola amin'ny traikefa noho ny mandany vola amin'ny ara nofo satria gn gny mandany vola amy traikefa traikefa ananategna igny iny zay mitoboky mitoboky anaty tegna ao avao mitoboky atsay tegna ao avao agny andro raiky agny andro raiky tsy maintsy apesa igny zay toy izay gnaranofo la lany la very agny avao.